To o-riga ni ya shomotu ko lolu ni, origa wato ona wo sutura ona wo origa ni ya kyikpiyen tu neneshi ni, so nsho yadi ya dawa awo-ase ni ba giyo ni ba ya go, agyolo yo go, iri kawo riga gogo ni, origa ni ya shumotu ko lu ishi nyee ni oma, kuma oza ya ni ya shumotu ko lu ni, oya yo ya wase kotata, ya ase ba mo kpi ka-kase neneshi, ozani nyyimu nu ni oma.